Maavulinii won biri kabdi barw handliit jira barw harkaan kabeten, iyoo barw irana won ak bokea fa au adufa siira dogort iran kaava iranasun wonsunt bokefa au adufa doorga, mugu handoliit jira tuun chumole kakala, ka woni irana sun kabe jabeesiit jirai won arfeen sun.